المعتقد المهم بالنسبة لي هو قيمة التسامح. أعتقد التسامح يلعب دور كبير في بناء العلاقات السليمة بين الناس. يخلي المجتمع اكثر إنسجام، حياة مليئة تحديات وصراعات. لكن إذا تعلمنا نغفر ونتجاوز الأخطاء، بنكون أكثر سعادة مع بعضنا البعض. كمان التسامح بيساعدنا على فهم بعضنا البعض حتى لو كان عنا اختلافات كثيرة.